Tsy mila mizaha olon-trafa eky koa fa hizaha fagnomezana fô anao fôgna indesina dia efa manjary satria hainao tsara ny mizaha ny fagnomezana mety amin'olo.